woni sun chiratin akcholle chireni billoan ak ishiat pangeni dum womashine tok jirt lakisi woishin akum durani chiratia billum fuden wolkidesen kiasi ishia chiren dum dabenie ak cholle chiren